Bu albatta juda katta ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun qovirilgan ovqatlarda asosiy energiya ozuqaning o'zida qoladi. Dimlangan ovqatlarda yoki qaynatilgan ovqatlarda esa energiya va tam suvga yoki bug'ga chiqishi mumkin.